عشان تعمل فسيفساء بتجيب قطع مختلفة من الوان مختلفه وتلصقا مع بعض يعني تكون مثلا خطوط كل لون خط براهو وتاني تجي تجيب لون مثلا blue الخط الأول blue وتاني تجي تعمل الخط التاني أحمر الثالت اخضر وتاني تعيد نفس الكرة لحدي ما تكمل المساحه الانت داير تشتغل فيها تعمل قطع صغيره صغيره بي الألوان وتلصقا مع بعض تعمل بيها خط خط كل خط لونو براهو